forstjóri norska bankans d n b útilokar ekki að bankinn hafi verið misnotaður með millifærslum í skattaskjól fyrir Samherja fulltrúi v g í atvinnuveganefnd vill að sjávarútvegsráðherra komi hvergi nærri aðgerðum ráðuneytisins vegna Samherja Donald Trump Bandaríkjaforseti þrýsti á Úkraínustjórn að rannsaka

sagði sendiherra Bandaríkjanna í e s b í vitnaleiðslum fyrir fulltrúadeild Bandaríkjaþings í dag utanríkisráðherra Bandaríkjanna hafi vitað af þessu fíkniefnið fannst nýlega í veipvökva hjá þrettán og fjórtán ára ungmennum lögreglan hvetur foreldra til að fylgjast með hjá börnum áhrifin eru svipuð og af kannabis hundruð hafa drepist í gróðureldunum sem geisa í Ástralíu

hefur verið lýst yfir í suðurhluta landsins og er óttast að ástandið versni enn á morgun

gott kvöld forstjóri norska bankans d n b útilokar ekki að bankinn hafi verið misnotaður í tengslum við

háar fjárhæðir voru millifærðar úr bankanum í skattaskjól samkvæmt andvaraleysi gagnvart peningaþvætti er refsivert í Noregi

hjá d n b bankanum í september koma fram margar millifærslur fyrirtækja Samherja í gegnum d n b víðs vegar í heiminum norska

þar segir að stærsta útgerðarfélag á Íslandi Samherji

sem sé mikilvægur viðskiptavinur d n b í útlöndum hafi notað d n b til þess að millifæra í kringum sex hundruð og fjörutíu milljónir norskra króna til hafi verið lokað í fyrra segir við blaðið að málið sé alvarlegt fyrir viðskiptavininn og bankann en að stundum fái hún það á tilfinninguna að það sé d n b bankinn sem sakaður sé um glæpsamlegt athæfi ásakanirnar séu hins vegar tengdar útgerðarfyrirtæki á Íslandi það sé ekki viðkunnanlegt að viðskiptavinir d n b séu sakaðir um að vera flæktir í glæpi það sem bankinn geti gert sé að afla upplýsinga sem varpi ljósi á málið en að rannsóknin sé verkefni lögreglunnar hún segist ekki geta útilokað að bankinn hafi verið misnotaður

segist ekki mega gefa upp hve bankinn lokaði mörgum reikningum hjá Samherja norska efnahagsbrotalögreglan Ökokrim gefur ekki upp hvort d n b er til rannsóknar þar eða verði rannsakaður

beinir í viðtalinu sjónum frá d n b bankanum að Samherja sem fréttastofa talaði við í síðustu viku þegar hann var í viðtali við

þegar hann millifærir til skattaskjóla og að í þessu máli virðist færslurnar ná yfir langan tíma og að upphæðin

sé sú hæsta sem fullyrt hafi verið að tengist peningaþvætti í Noregi þá bendir hann á að bandarískur banki hafi haft frumkvæði að því að stöðva millifærslurnar fulltrúi Vinstri grænna í atvinnuveganefnd vill að sjávarútvegsráðherra stígi til hliðar í málum sem varða Samherja hún hefði viljað fá skýrari svör um hæfi hans á nefndarfundi í dag Kristján Þór Júlíusson

sjávarútvegsráðherra mætti fyrir atvinnuveganefnd Alþingis í dag til að ræða áhrif

á sjávarútveginn og fyrirtækið sjálft Kristján var meðal annars beðinn að útskýra hvernig hann hafi getað komist að þeirri niðurstöðu að hann væri hæfur til að stýra aðgerðum sjávarútvegsráðuneytisins vegna

þegar hann hafi sjálfur

að hann myndi lýsa yfir vanhæfi í öllum málum sem tengdust Samherja beint vegna tengsla sinna við fyrirtækið persónulega hefði ég kannski viljað fá skýrari svör frá ráðherra

halda utanum þetta verkefni að hann eigi að stíga til hliðar persónulega held ég að það gæti verið gott þess að efla traust á þeim verkefnum sem okkar bíða til þess að efla traust á sjávarútveginum að Kristján Þór myndi láta öðrum það eftir að að skoða akkúrat starfshætti þessa fyrirtækis Kristján Þór segir að umræðan í nefndinni hafi ekki komið á óvart og eðlilegt að

hafi verið rædd ja eðlilega kom hún til tals og ég meina fullkomlega eðlilegt að spurt sé og það er ágætt að taka þá

umræðu og mér fannst umræðan um þessi mál bara vera málefnaleg og góð Andrés Bretaprins hefur ákveðið að taka sér hlé frá opinberum störfum á vegum bresku konungsfjölskyldunnar í yfirlýsingu sem prinsinn sendi frá sér nú á sjöunda tímanum kemur fram að

varpað skugga á fjölskyldu hans og þau góðgerðafélög sem hann er í forsvari fyrir hann hafi því farið þess á leit við drottninguna móður sína að fá að draga sig í hlé prinsinn hefur verið harðlega gagnrýndur eftir að b b c birti á laugardag fimmtíu mínútna viðtal þar sem hann er meðal annars spurður út í meint kynferðisbrot og vinskap sinn við

Ríkisútvarpið hefði orðið Ríkisendurskoðun birti í dag úttekt sína á Ríkisútvarpinu o h f þar kemur fram að fjárhagur RÚV sé mjög þröngur þótt afkoman hafi verið jákvæð undanfarin ár raunar hafi einskiptisaðgerðir komið fjárhagnum á réttan kjöl ef ekki hefði komið til lóðasölu fyrir íbúðir við Efstaleiti hefði félagið

orðið

fella niður skuld við ríkissjóð árið tvö þúsund og níu frá l s r vegna lífeyrisskuldbindinga árið tvö þúsund og átján þá segir Ríkisendurskoðun að þótt það hafi legið fyrir frá því að RÚV varð opinbert hlutafélag að þörf væri á auknu fé til að reksturinn stæði undir sér hafi engar áætlanir legið fyrir um það ekki var gripið til aðgerða fyrr en fjárhagsvandi blasti við stofnunin gerir fjórar tillögur til úrbóta RÚV er skylt að fylgja lögum og stofna dótturfélög utan um það

ekki fjölmiðlun í almannaþágu

skýra betur hvað sé almannaþjónusta og hvað samkeppnisrekstur

ætti að fá RÚV til sín stjórnin eða hluti hennar ætti að hafa sérþekkingu á

fjármálum og hafa meira fjárhagslegt eftirlit

er náttúrulega búið að eyða þarna lagalegri óvissu um dótturfélagið og ég beini því auðvitað til stjórnar RÚV að fara eftir því sem kemur þarna fram og fara að lögum ágreiningur hefur verið um hvort RÚV þyrfti að stofna dótturfélög en Lilja segir jákvætt að honum sé nú eytt það skiptir auðvitað mjög miklu máli að öll umgjörð í kringum

að hún sé traust og trúverðug þannig að nú tökum við þessa skýrslu og vinnum með hana til að bæta þá stöðuna og tryggja það að við þurfum ekki að fara í einskiptisaðgerðir þannig að rekstur RÚV sé tryggur hvað sérðu fyrir

þetta þurfum við að skoða við erum nýbún að fá skýrsluna náinn samstarfsmaður Donalds Trumps Bandaríkjaforseta í málefnum Úkraínu segir hernaðaraðstoð til landsins hafa verið háð rannsókn á Biden feðgum utanríkisráðherra hafi vitað hvað stæði til þetta kom fram í vitnaleiðslum í dag vegna meintra embættisafglapa forsetans sem bar vitni í dag vann beint með Trump í málefnum Úkraínu sem sendiherra gagnvart Evrópusambandinu hann sagði að lögmaður Trumps hafi komið á framfæri óskum forsetans

fyrrverandi varaforseta er stjórnarmaður í eftir þessu vann Sondland í samskiptum sínum við forseta Úkraínu í júlí fréttist svo að hætt hefði verið við hernaðaraðstoð til Úkraínu án skýringa utanríkisráðuneytið hafi verið upplýst í tölvupósti um hvað stæði til þar á meðal utanríkisráðherrann skaðlegan fyrir Trump og hvíta húsið sem hafi hingað til haldið fram að engin skilyrði hafi verið fyrir þá sé hann einnig áfall fyrir sem hingað til hafi forðast að vera bendlaður við málið

í stjórnmálum efnt var til málþings í dag þar sem þolendur fengu tækifæri til að ræða afleiðingar kvöldsins á Klaustri nú er ár síðan Bára Halldórsdóttir sat á Klausturbar og tók upp samtal sex þingmanna sem sátu þar að sumbli og fóru meðal annars

orðum um aðra þingmenn konur og fatlaða bára efndi til málþings í tilefni dagsins þar sem þolendur fengu rými til að tjá sig um Klausturmálið og áhrif þess á samfélagið ári síðar það ósvífnasta var að koma fram fyrir alþjóð eins og fulltrúi Miðflokksins gerði og láta í veðri vaka að

væri bara viðtekin venja hjá þingmönnum saman á skallanum hingað og þangað og töluðum ógeðslega illa um annað fólk þrettán komma fimm prósent þjóðarinnar bara ofboðslega sáttir við þá er ekki eitthvað að

að það eru fleiri húrrandi klikkaðir en ég það finnst mér alla vega heilbrigðisráðherra segir að ekki ætti að ræða Klausturmálið sem einangrað atvik þetta er líka birtingarmynd

bæði í Evrópu og í Bandaríkjunum vegna þess að með kvenfyrirlitningu og viðhorfum sem birtast þarna fyrirlitning gagnvart fötluðu fólki

andstaða við kynfrelsi og svo framvegis og svo framvegis viðhorfin sem birtust ekki síst í viðbrögðum þeirra sem þarna töluðu hafa sett mark sitt á þingstörfin bára segir að margir komi reglulega að máli við hana og lýsi yfir áhyggjum af málalokum þar hafi mátt gera betur ég sé ekki að

orðið neinar breytingar á þingi nema að fleirum sem svipar til kannabis en er mörgum sinnum sterkara hefur í fyrsta sinn fundist í rafrettuvökva hér á landi lögregla lagði hald á rafrettur tveggja táninga og vökva sem innihélt efnið tvö þrettán og fjórtán ára

ungmenni komust í vímu eftir að hafa veipað efni sem kölluð eru í skóla á höfuðborgarsvæðinu í síðustu viku þau voru flissandi og hlæjandi eitt af einkennunum af

gleði og ánægja breytt skynjun og mikil slökun gerðar voru upptækar tvær rafrettur og vökvi sem var í eins umbúðum og venjulegur

en reyndist innihalda

verkefnastjóri rannsóknarstofu í lyfja og eiturefnafræði segir samheiti yfir nýmyndaða efnin eiga það sameiginlegt að hafa áhrif á sömu heilastöðvar og virka efnið í kannabisplöntunni áhrifum getur svipað til áhrifa af kannabis en eru þó mun meiri og ekki eins fyrirsjáanleg fyrsta skipti sem við greinum þetta efni í í veipi og í rauninni út fyrir fangelsi landsins reynslan hefur sýnt í nágrannalöndunum að um leið og þetta fer að spretta upp þá verður þetta ansi algengt og mikil hætta sem stafar af því innihaldinu er breytt í hvert skipti sem ákveðin formúla er gerð ólögleg því er nánast vonlaust að vita hvað er innbyrt og lítið má út af bregða í skammtastærð mikið magn

greindist í blóði manns sem lést

á Litla Hrauni í sumar

efni

slæmar aukaverkanir aukaverkanir geta verið hár blóðþrýstingur ofskynjanir og ofsóknaræði langvarandi neysla getur valdið

hvetur foreldra til að fylgjast með

hjá börnum ekki liggur fyrir hvar krakkarnir fengu vökvann en erlendis eru efnin seld á netinu þetta er markaðssett sem veip kannabis að þetta sé í lagi

eins og að reykja gras en þetta er allt annað efni

hefur verið lýst yfir í suðurhluta Ástralíu vegna gróðurelda útlit er fyrir að ástandið eigi enn eftir að versna á morgun hundruð hafa drepist í hamförunum yfir fimm hundruð heimili hafa þegar orðið eldinum að bráð og sex hafa látist vegna þeirra í í Suður Ástralíu mældist hitinn í gær fjörutíu og sex komma sex gráður á morgun er spáð enn meiri hita og þurrum vindi rafmagn hefur verið tekið af um tíu þúsund heimilum og fyrirtækjum til að koma í veg fyrir að fleiri eldar

kvikni og hæsta hefur verið lýst yfir í suðurhluta landsins

borginni

þá

þúsund í heiminum öllum ólíkt öðrum dýrum sem í skógunum búa leggja þeir síður á flótta heldur hnipra sig saman í trjánum og bíða þess sem verða vill hefur farið víða konu sem svipti sig klæðum og kom til bjargar kóalabirni sem kominn var í ógöngur

fær nú aðhlynningu á dýraspítala hann er með þónokkur brunasár og á fyrir höndum langt og strangt bataferli hún var öllu heppnari sem bjargaðist í nýju Suður

fyrr í vikunni hún var með smávægileg brunasár á loppunum en hafði ekki tapað matarlystinni hópur fólks kom saman í Ráðhúsi Reykjavíkur nú undir kvöld til að minnast trans fólks sem hefur fyrirfarið sér eða verið myrt vegna kynvitundar lögum um kynrænt sjálfræði

eða verið myrt vegna kynvitundar sinnar

trans maður eru kannski minni fordómar í dag er alþjóðadagur barna og haldið var upp á þrjátíu ára afmæli barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna víða um land Barnaheill veita árlega viðurkenningu fyrir sérstakt framlag í

þágu barna og mannréttinda þeirra í tengslum við afmælið í dag var hún veitt í átjánda sinn og það Guðni t h Jóhannesson forseti Íslands Hagaskóla og félagsmiðstöðinni Frosta viðurkenninguna fyrir baráttu sína fyrir réttindum

sem átti að vísa úr landi og viku barnsins lauk í dag á Akureyri sem var fyrsta sveitarfélagið

barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna þá varð vesturbær Reykjavíkur í dag fyrsta

landsins ég vil keyra

ungmennaráð Akureyrarbæjar er mætt á fund með bæjarstjóranum til að afhenda um tvö þúsund miða frá grunnskólabörnum á Akureyri með alls kyns óskum um úrbætur í bænum Akureyrarbær stóð fyrir viku barnsins sem náði einmitt hámarki í dag bæjarfulltrúar hafa fundað með

börnum og ýmislegt verið gert til að vekja athygli á málefnum og réttindum barna búð í síðuhverfi og unga fólkið segir að talsverða baráttu hafi þurft til að koma málefnum þess á dagskrá hjá bæjaryfirvöldum en vinnan hafi skilað árangri og ráðið sé ekki lengur þessi táknræna þátttaka í og erum farin að fá ábyrgð og farin að verða virkari

að taka ákvarðanir þá koma þau til okkar áður og við fáum eitthvað að segja um þau það má nú til dæmis nefna að þau hafa komið rækilega inn í umræðuna um

snjómokstur og verið tekið tillit til þeirra

fjallaði að sjálfsögðu um réttindi barna í dag en vesturbær Reykjavíkur varð í dag landsins á alþjóðadegi barna ég heiti Hafrún Arna og er ungur fréttamaður og er stödd í Vesturbæjarskóla krakkar þið voruð að verða

aðeins sagt mér frá því já núna

tökum við inn Barnasáttmálann og alls konar og við erum við erum bara að kenna krökkunum réttindi og alls konar þannig og þá að veðri austlæg átt og fremur milt á morgun strekkingur eða allhvasst syðst á landinu en annars hægari rigning einkum suðaustanlands en úrkomulítið fyrir norðan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 sextán liða úrslit bikarkeppni karla í handbolta hófust í kvöld

Afturelding og

í Mosfellsbæ í beinni á RÚV tvær Portúgalinn var ráðinn knattspyrnustjóri tottenham í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag skiptar skoðanir eru um ráðninguna á meðal stuðningsmanna félagsins og það lítur allt út fyrir að Kolbeinn Sigþórsson og Alfreð Finnbogason verði búnir að jafna sig á meiðslum sem þeir urðu fyrir í landsleikjum í vikunni fyrir EM forstjóri norska bankans d n b útilokar ekki að bankinn hafi verið misnotaður með millifærslum í skattaskjól fyrir Samherja fulltrúi v g í atvinnuveganefnd vill að sjávarútvegsráðherra komi hvergi nærri aðgerðum ráðuneytisins vegna Samherja Donald Trump Bandaríkjaforseti þrýsti á Úkraínustjórn að rannsaka

í vitnaleiðslum fyrir fulltrúadeild Bandaríkjaþings í dag utanríkisráðherra Bandaríkjanna hafi vitað af þessu fíkniefnið fannst nýlega í veipvökva hjá þrettán og fjórtán ára ungmennum lögreglan hvetur foreldra til að fylgjast með hjá börnum áhrifin eru svipuð og af kannabis hundruð hafa drepist í gróðureldunum sem geisa í

hefur verið lýst yfir í suðurhluta landsins og er óttast að ástandið versni enn á morgun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

veriði sæl